Kojnalin faidaie, oringa ken serahfieka ninamim, mikyaj adlin firgikan ken minjosa adlinamin, kitni zabtafikan ken minja ken kitinga gonjamin orka ken serahnamin orka ken ganjinan malilo ryahjin maraya yani.